அகழ்வாராய்ச்சிகள் கனரக கட்டுமான உபகரணங்கள் ஆகும், அவை பரந்த அளவிலான நோக்கங்களுக்கு உதவுகின்றன, முதன்மையாக தோண்டுதல், அகழ்வாராய்ச்சி மற்றும் பொருட்களை நகர்த்துவது தொடர்பானவை. அவற்றின் முக்கிய செயல்பாடுகளின் முறிவு இங்கே. அகழ்வாராய்ச்சி மற்றும் பூமி நகர்த்தல். தோண்டும் அகழிகள் மற்றும் அடித்தளங்கள் பயன்பாடுகள் நீர், கழிவுநீர், எரிவாயு இணைப்புகள், கட்டிடங்களுக்கான அடித்தளங்கள் மற்றும் பிற கட்டமைப்புகளுக்கான அகழிகளை தோண்டுவதற்கு அகழ்வாராய்ச்சிகள் அவசியம்.